<hesitation> مو بوايد، بس عندي كم زرعة تشذي بسيطة في البيت. أزرع ريحان، أزرع <hesitation> أزرع <hesitation> ريحان، نعناع، جرجير. هالنباتات الورقية، فل، ياسمين، هالنباتات أقدر أخلي بالي منها. يعني ما تحتاج عناية كثيرة.